شوف اذا تريد تسلك بيض شسمه تخليها بالدلة البيضة ولازم يعني يغطيها الماي وخليها على نار لا عالية ولا وسط ولا عالية ولا ناصية عفوا وتخليها يعني اني اخلي مؤقت عشر دقايق اذا تريدها عالنص اذا تريدها حيل مستوية يعني ربع ساعة ومن تطلعها رأسا تخليها بماي بارد حتى تمسك